Haiwan yo paleca bahaya anggena na ge manjanga, manjangan anggena se ena yo loya ge ngone dode ena paha ua, maha haiwan yo yake foloi anggena rasi bilolo, bololo anggena ena tagi ge yake bahaya, ena se hoda masia bolo boso masia ge gahi yohu ma jalabe ge ena yo tagi aku rewa ma.